द अग धप्सिद ग्यौ बेरएन् थन्ग ब्ल, द अग अनि <hesitation> पेत् जैक सिम कुअ अग पिसि गन्, पे अग बिरत् ओननि पिसि नलै, बेकु द अग लग ससिनिऔ दन थन्ग अग बहय बबु बरिब मन् गन्। द जिहुतु अग बहेरओ थन्ग सिनु नलै, द बेकु अग लगौ लन्ग्प न हय बल, द अग लग ससिनिऔ दन थन्ग न्दो। के अग लग ससिनिऔ दन थन्ग न अग लग कुअ बिन बुन्ग् त्सन्गन् द्जे, बे अग नि <hesitation> पेत् बे अग सिम कुअ अग बिरत् ओननि पिसि दे, बेकु बहय मुज न्गैन अग धप्सिद ग्यौ बेरएन् थन्ग सिन। भेकु अग त्सेरि थय्म् लि जन इलन्ग् नै हय, बेकु बहय मुज न्गैन ननि जन इलन्ग् नैक थय्म् लिह, अग अग सोम् सोम् नैन लुगु बतय्, फोन् खलम् बतय्, विदेओ गोल् खलम् ब, बेकु एक्सेप् खलम्। अग अग सोम् सोम्, अग नि पेत् कुअ जैक अग बिसन्ग् मुज न्गओन, बेकु अग सोम् सोम् दे खैबैत, अग बस् बिकिनि क नबुन्ग नै नलै।